Ley purpose we use soap for a plenty but I will jeh talk <hesitation> small here to take bath to wash your you’re your clothes even <hesitation> ley pan neh we can eat in in ley house la ley soap we can use to wash it ley clothes ho anything you want do like cleaning thing neh a good you use your soap to wash them or clean them a can be looking fine.